Este chemo este kin kin wil wu nwi' este este nab'ey este kojetnik' <hesitation> nab'ey este qya'n ya' rajxik wu wu qwi' i tek' chi' <hesitation> este xtqya'n ri jabon chriij i ya taq qesaaj ri jabon tqyan ri este si k'o ju che xtiqya'n chriij este siempr tikb'iij chre' acondicionador i tek'chi xteqch'aj i tek'chi <hesitation> xteq' <hesitation> E xteqsu' xteq ruk' ju su't rech tel nejeel ri ya' chriij i ya taq keel ri ya' chriij <hesitation> este qyaken ju su't chriij rech tkaal este tchiqik i tek'chi ya taq chqiij medio chqij qin ya este qa <hesitation> este qil si ya ya chqij este tiqxe' chi ya taq qxe' teqmul ju ch'ich' mu ju che este este che ruk' che este tiq chop wi' si xaq tiqchop mu xaq ke ri este xtikyaken kumo este qa qatz chqij entonces xaq xtqxe' i xtqyaken qe ri' xaq tqkir chu ruqchaq rech qal este xkuj nimtjik